Arannde a artay daara wakkati ngonɗa e kuuɗeeji ɗi ngatta ñalawma. Nde mbo sey ngaɗa rutin maa, ngaɗira ɗum bana alasara ko bana daga bimbi daga fajira.